faieiva comme quande anava à scheua che me portava de tutto. Me portava i quærni, i libbri e dapeu e penne, i lapi, i lapi coloræ, e gomme e squaddre, a riga ciatta e bon.